آ الأعمال الفنية رأيي بتختلف اه فيها مجالات مثلا في مجال التمثيل الكوميدي باش نعرفو بلي هذا العمل راه ناجح إذا شفنا الناس يضحكوا متأخرين معناها راه ناجح مثلا في الغناء ولا هكا شي حاجة اكين نعرفوا الأغنية تجذب الناس معناها هذا العمل رآه ناجح، وكى تكون لايص معناها العمل رآه فاشل الواحد لازم يفشل وينجح وباش يتعود ويتعلم.